lög um hópuppsagnir eru handónýtt plagg ef fyrirtæki sem skráð eru á markað geta hunsað þau þetta segir varaformaður Samtaka starfsfólks fjármálafyrirtækja fjögur prósent félaga í samtökunum misstu vinnuna í vikunni forsetakosningar fóru fram í Afganistan í dag í skugga

þrír féllu og þrjátíu og sjö eru særðir

formaður Lögmannafélagsins segir of algengt að lögmenn séu samkenndir málum sem

þeir reka hún segir vinnu Hreins Loftssonar sem lögmanns ekki endurspegla hans persónulegu skoðanir á málum stjórnarandstaðan á breska þinginu skoðar að leggja fram vantrauststillögu á Boris Johnson forsætisráðherra í næstu viku það geti verið eina leiðin til að forðast samningslaust Brexit hópur kvenna á Akureyri fer vikulega í göngu með það að markmiði að vinna gegn neikvæðum áhrifum streitu þær eru

sannfærðar um að gangan hafi góð áhrif á líf þeirra

lögmæti hópuppsagna í vikunni skráð félög í Kauphöll njóta ekki sérréttinda segir varaformaður samtakanna þegar kemur að samráði við trúnaðarmenn séu skráð félög undanþegin lögum um hópuppsagnir séu lögin handónýtt plagg starfsfólki í Arion banka Íslandsbanka Valitor Landsbanka og Seðlabanka hefur verið sagt upp í september langflestum hjá Arion banka um hundrað og tuttugu til tuttugu og fimm hjá í þessum mánuði held ég að

hátt í hundrað og fimmtíu manns misst vinnuna svona sirka fjögur prósent af félagsmönnum þannig að fyrir félag eins og okkar er þetta alveg geysilega stórt högg samtökin bjóða upp á margs konar aðstoð fyrir þá sem missa vinnuna það er hins vegar hvernig staðið var að stærstu

í Arion banka sem stendur í fólki bankastjóri Arion banka sagði í sjónvarpsfréttum í fyrrakvöld að

trúnaðarmönnum hafi verið sagt frá uppsögnunum þá um morguninn þegar fólkinu var sagt upp og vísaði því á bug að farið hefði verið á svig við lög um hópuppsagnir og að líka þyrfti að fara að lögum um verðbréfamarkað í lögum um hópuppsagnir segir að samráð skuli haft við trúnaðarmenn og gefa þeim tækifæri til að koma á framfæri sjónarmiðum áður en endanleg ákvörðun er tekin samráðið var sama og ekkert það er ekkert sem segir

það að skráð félag njóti einhverra sérréttinda og maður gæti bara rétt ímyndað sér

ef það kæmi upp staða að

til dæmis Eimskipafélag Íslands sem er líka skráð félag segði upp hundrað og tuttugu

það hefði örugglega ekki verið sagt það sama að það þyrfti ekkert endilega að hafa samráð af því að þetta væri skráð félag og svo framvegis en af því að eru bankamenn þá má það lögfræðingar samtakanna eru að fara yfir málið og eins er Vinnumálastofnun

að því ef að Vinnumálastofnun segir að reglan sé skýr nú þá verðum við bara að setjast niður og gefast upp vegna þess að þá er náttúrulega algerlega augljóst að lögin um hópuppsagnir eru handónýtt handónýtt plagg þannig að þá þarf náttúrulega

að gera í stöðunni stjórnvöld hafa ekki ákveðið hvernig á að innheimta veggjöld á höfuðborgarsvæðinu til stendur að fjármagna stóran hluta samgönguframkvæmda næstu fimmtán

ára með veggjöldum samkomulag ríkisins og sveitarfélaga höfuðborgarsvæðisins um samgönguframkvæmdir næstu fimmtán ára var undirritað á fimmtudag samkvæmt því á að verja hundrað og tuttugu milljörðum í verkin fjörutíu og fimm milljarðar koma frá ríkinu fimmtán frá sveitarfélögunum og síðan koma sextíu milljarðar annarsstaðar frá ríkið ætlar að selja Keldnaland og Íslandsbanka á næstunni en síðan á líka að leggja á veggjöld innan höfuðborgarsvæðisins nánari útfærsla á þeim á reiki og litlar upplýsingar fást um þær frá ráðuneytinu rætt hefur verið um að hámarksgjald verði tvö hundruð krónur og lægsta gjaldið sextíu krónur fyrir hverja ferð en Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra ætlar að stofna hóp sem á að koma með tillögur að útfærslum ríkið horfir til Svíþjóðar og þá sér í lagi Gautaborgar þar sem hafa verið settar upp hátt í fjörutíu stöðvar með myndavélum sem lesa

ökumenn eru síðan rukkaðir þessi kerfi eru dýr bæði í rekstri og uppsetningu til samanburðar var sænska kerfið búið að kosta rúma þrjá milljarða sænskra króna árið tvö þúsund og ellefu og stór hluti gjaldanna fer í að reka kerfið en eins og áður segir liggur ekki fyrir hvaða hugmyndir íslensk stjórnvöld hafa fyrir höfuðborgina hvað þetta varðar myndavélakerfið er þó alltaf ódýrara en mönnuð tollahlið stjórnarandstaðan á breska þinginu íhugar að leggja

fram vantrauststillögu á Boris Johnson forsætisráðherra í næstu viku þingmaður skoska þjóðarflokksins sagði í dag að þetta gæti verið eina leiðin til að koma í veg fyrir útgöngu úr Evrópusambandinu án samnings þrítugasta og fyrsta október leiðtogi flokksins og forsætisráðherra skosku heimastjórnarinnar útilokar ekki að hún styðji Jeremy

leiðtoga Verkamannaflokksins sem forsætisráðherra tímabundið komi til þessa frjálslyndir demókratar telja ekki að hann sé rétti maðurinn í embættið sjálfur kveðst tilbúinn ef kallið kemur

drápu þrjá og særðu þrjátíu og sjö í sprengjuárásum víðs vegar um Afganistan í dag þegar gengið var til forsetakosninga árásirnar voru gerðar á kjörstaði en talibanar höfðu lýst því yfir að þeir tækju ekki mark á kosningunum kjörsóknin er talin vera minni en síðast og er það rakið til harðnandi árása tveir lögreglumenn og einn almennur borgari fórust í sprengjuárásum í dag varnarmálaráðuneytið lýsti því yfir að þrjátíu og sjö hafi særst þrír hinna særðu eru í lífshættu yfir fjögur hundruð

kjörstöðum var lokað fyrr í dag þar sem stjórnvöld töldu sig ekki geta tryggt öryggi kjósenda ráða yfir síðan tvö þúsund og eitt hafa Bandaríkin og stjórnarherinn barist við

talibana og fjöldi óbreyttra borgara hefur fallið eftir að friðarviðræður fóru út um þúfur fyrir nokkrum vikum hafa

áttu upphaflega að fara fram í apríl en var frestað tvisvar þar sem kjörnefndir þóttu ekki nægilega vel undirbúnar og eins því friðarviðræður við stóðu yfir fjórtán buðu sig fram til forsetaembættisins sem verið hefur forseti síðan tvö þúsund og fjórtán sóttist eftir endurkjöri talið er forsætisráðherra sé hans helsti keppinautur úrslit kosninganna verða ljós um miðjan næsta mánuð formaður Lögmannafélagsins segir allt of algengt að lögmenn séu samkenndir umbjóðendum sínum í málum sem þeir reka og það sé miður það vakti athygli í gær þegar dómsmálaráðherra réð Hrein Loftsson lögmann sér til aðstoðar hreinn var lögmaður Björns Jóns Bragasonar fjölmiðlamanns í máli hans gegn Haraldi

Johannessen ríkislögreglustjóra sem er nú á borði umboðsmanns Alþingis í bréfi sem Hreinn sendi umboðsmanni sakaði hann dómsmálaráðuneytið um linkind í máli Haraldar en hann var ekki áminntur fyrir að hafa sent Birni Jóni bréf í tvígang á bréfsefni embættis ríkislögreglustjóra formaður Lögmannafélagsins segir lögmenn alltaf þurfa gæta hagsmuna skjólstæðinga sinna sem þýði ekki að það sé þeirra persónulega afstaða í málum hann er ekki persónulega í þessum málum hafi hann verið í máli fyrir sinn skjólstæðing og gert athugasemdir við störf Haraldar eins og fram hefur komið þá er það skjólstæðingur hans hans umbjóðandi sem var að gera þær athugasemdir og og Hreinn sem lögmaður er eingöngu að gæta hans hagsmuna lögmenn eiga

eiga rétt til þess að vera ekki

sínum umbjóðendum það er það er ekki þar með sagt að þó að lögmenn séu að vinna störf fyrir fyrir hönd sinna umbjóðenda að þetta sé þeirra persónulega skoðun alls ekki og lögmenn eiga rétt á þessu að það sé ekki verið að samkenna þá sínum umbjóðendum og þeir eiga heldur ekki að samkenna sig sínum umbjóðendum fleiri kvartanir vegna framgöngu Haraldar Jóhannesen ríkislögreglustjóra eru til skoðunar hjá umboðsmanni Alþingis Halldóra Baldursdóttir kvartaði til umboðsmanns í sumar vegna yfirlýsinga Haraldar í fjölmiðlum og í fréttatilkynningu á vef embættisins þar sem hann hélt því fram að hann hefði ekki getað

vikið lögreglumanni sem var kærður fyrir kynferðisbrot gegn dóttur Halldóru frá störfum á meðan rannsókn málsins

stóð yfir nefnd um eftirlit með lögreglu komst aftur á móti að þeirri niðurstöðu að ríkislögreglustjóra hafi verið það heimilt Halldóra segist hafa upplifað yfirlýsingar ríkislögreglustjóra sem

og leitaði því til umboðsmanns Norðurlönd hafa alla burði til að vera leiðandi í baráttunni gegn hlýnun jarðar en það kostar mikla vinnu þetta segir nýr framkvæmdastjóri Norrænu ráðherranefndarinnar sem er fyrsta konan til að gegna því embætti í nær hálfrar aldar sögu þess eitt helsta hlutverk norrænu ráðherranefndarinnar er að vera opinber samstarfsvettvangur ríkisstjórna Norðurlandanna

hvað ráðherrarnir setja á oddinn nú eru það til dæmis sjálfbærnimarkmið en forsætisráðherrar Norðurlandanna hafa sett sér markmið um að svæðið verði það sjálfbærasta í heimi árið tvö þúsund og þrjátíu var umhverfisráðherra Finnlands á árunum tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og ellefu hún segir Norðurlöndin hafa alla burði til að vera leiðandi þegar barátta gegn hlýnun jarðar er annars vegar

kom hingað til lands í síðustu viku

og tók meðal annars þátt í metoo ráðstefnu í Hörpu formennska í norrænu ráðherranefndinni sem stendur eitt ár í senn fer á milli hinna fimm norrænu ríkja sem er framkvæmdastjóri ráðherranefndarinnar í hátt í fimmtíu ára sögu nefndarinnar

höfuðborgarsvæðisins var kallað í álverið í Straumvík síðdegis í dag eftir að vegfarandi tilkynnti um mikinn reyk frá Kerskála þrjú sökum eðlis starfseminnar var útkallið sett í algjöran forgang það reyndist ekki vera kviknað í

heldur kom reykurinn úr einu kerinu í skálanum sem er verið að koma aftur í gagnið eftir að slökkt var á honum í júlí þegar myndaðist það tekur nokkra mánuði að koma skálanum aftur í gagnið fyrr í mánuðinum kviknaði eldur í rörum og útvegg í Kerskála álversins álversins og mikill svartur reykur myndaðist Pólverjar ganga til þingkosninga eftir hálfan mánuð

stendur sem hæst í sendiráði Póllands enda er von á yfir þúsund kjósendum þangað á kjördag þingkosningar verða haldnar í Póllandi þrettándi október yfir tuttugu þúsund Pólverjar búa hér á landi kosið verður í sendiráði Póllands við í Reykjavík kjósendur þurfa að skrá sig fyrir fram og verður tekið við skráningum til tíunda október mælt er með því að fólk skrái sig á vefnum en einnig er hægt að

hringja eða koma í sendiráðið það hafa fleiri skráð sig nú tveimur vikum fyrir kjördag en kusu í síðustu kosningum

sendiráðinu settir upp Pólland er meðal aðildarríkja Evrópusambandsins kosið var til Evrópuþingsins í maí var kjörsóknin tvisvar sinnum meiri meðal Pólverja hér á landi en árið tvö þúsund og fjórtán

segir að það sé aukinn áhugi á stjórnmálum meðal Pólverja

nú er bæði hægt að leigja

og reiðhjól í Reykjavík leigan fer fram í gegnum smáforrit framúrskarandi opnaði fyrr í mánuðinum og er með hundrað hjól til leigu á fjörutíu og einum stað í Reykjavík frá Vesturbænum og austur í Laugardal leigan kostar hundrað og fimmtíu

krónur fyrir hverjar fimmtán mínútur en þrjú þúsund og fimm hundruð krónur á mánuði í áskrift til

að leigja þarf að hlaða niður smáforritinu Donkey republic og þá sést strax hvað hjól er í næsta nágrenni í gær var

hopp formlega opnuð til að byrja með verða sextíu

í boði í hundrað og einum Reykjavík og norðan við Miklubraut að Kringlumýrarbraut en svæðið verður stækkað þegar fleiri hjól koma til landsins

út fyrir svæðið en skila

þarf þeim innan svæðisins nema ef fólk vill greiða fyrir að láta sækja það skila má þeim hvar sem er innan svæðis en leggja þarf þeim þannig að þær verði ekki fyrir vegfarendum leigan fer fram í gegnum hopp það kostar hundrað krónur að

hjólinu og leigugjaldið er þrjátíu krónur á mínutu Reykjavíkurborg stefnir að því að veita fleiri

hlýr og veðrið hefur leikið við landann víðast hvar þá sérstaklega síðustu daga Sólveig Klara Ragnarsdóttir fréttamaður er við Hallgrímskirkju

já fólk hefur furðað sig á óvenju góðu veðri

mjög hlýtt undanfarna sólarhringa og sérstaklega á fimmtudaginn hlýtt loft úr suðri til okkar og svo svo fór hann í

eigum við von á góðum vetri líka það er erfiða spurningin ég þori ekki að fullyrða það

nefna það að september er enn talinn sumarmánuðum og meira af veðri það dregur smám saman úr vindi í kvöld og nótt hæg norðlæg átt á morgun og víða léttskýjað en sums staðar skýjað við austurströndina og syðst á landinu hiti sex til tólf stig að deginum og hlýjast suðvestantil en líkur á vægu fyrir norðan og austan segja mikilvægt að fólk læri að takast á við streitu á heilbrigðan hátt okkur datt í hug að sameina

sem heita gengið gegn streitu í hópnum er lögð áhersla á útiveru og hreyfingu en einnig

er svona rosalega notaleg stemning í hverjum og einum tíma þannig að ég trúi því að eftir hvern og einn tíma fari allir

smá svona meiri ró í sér í burtu þetta er hugrækt fyrst og fremst en ekki líkamsrækt þannig að ég gamla fer mér rólega og svo erum við með

við bara mætum sem flestum þær Elín og Kristín mæta í hverri viku og ganga með hópnum þær eru sannfærðar um að gangan hafi góð áhrif á líf þeirra við förum alltaf á mismunandi staði bæjarlandinu vel sem er ágætt fyrir mig af því að ég er frekar nýflutt Akureyrar þetta minnir svolítið þegar maður fer með börnunum

í staðin fyrir að vera alltaf að að þá er maður að velta fyrir sér hlutunum og gefur sér tíma til að hugsa og svona ég get alveg mælt með fyrir fólk sem er í mikilli streitu sem flestir eru í dag

snemma í morgun eftir að hann klifraði upp háhýsi í borginni lögregla beið hans þegar hann kom niður þar sem hann hafði ekki fengið leyfi fyrir klifrinu Robert er oft kallaður franski köngulóarmaðurinn og notar aldrei öryggisbúnað hann hefur klifið margar háar byggingar þar á meðal í Dubai og turninn í París þetta er ekki í fyrsta sinn sem í Norræna húsinu í dag verðandi hetjur fengu þar tækifæri til að fræðast um náttúruna og hvernig hlúa má betur að jörðinni eftir stutta ein af annarri tilbúnar að taka höndum saman og berjast fyrir bjartari framtíð og þá skulum við sjá hvað Haukur Harðarson er með í íþróttum kvöldsins

í Doha í Katar í dag þegar hann tók þátt í undanriðlum í Kringlukasti það var hart barist um Evrópusæti og

þegar lokaumferð úrvalsdeildar karla í fótbolta var leikin í dag og íslenska kvennalandsliðsins í handbolta bíður erfitt verkefni á morgun þegar sjálfur heims og Evrópumeistarar Frakklands mæta á Ásvelli lög um hópuppsagnir eru handónýtt plagg ef fyrirtæki sem skráð eru á markað geta hunsað þau þetta segir varaformaður Samtaka starfsfólks fjármálafyrirtækja fjögur prósent félaga í

samtökunum misstu vinnuna í vikunni forsetakosningar fóru fram í Afganistan í dag í skugga

þrír féllu og þrjátíu og sjö eru særðir

formaður Lögmannafélagsins segir of algengt að lögmenn séu samkenndir málum sem þeir reka hún segir vinnu Hreins Loftssonar sem lögmanns ekki endurspegla hans persónulegu skoðanir á málum stjórnarandstaðan á breska þinginu skoðar að leggja fram

á Boris Johnson forsætisráðherra í næstu viku það geti verið eina leiðin til að forðast samningslaust Brexit hópur kvenna á Akureyri fer vikulega í göngu með það að markmiði að vinna gegn neikvæðum áhrifum streitu þær eru sannfærðar um að gangan hafi góð áhrif á líf þeirra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

að það er hægt að horfa á þennan fréttatíma í RÚV